Si 'hiaj nin' chuku bin chataj nnún sikachi taj nin' chuj, ni si akuáj chuj ta run' bin si aráj chuj bin, 'hiaj chuj taaj hia nihia' ra nin' chuj man tukwin' chuj bin nanabib hiu' nin' chuj cha 'ngo chun, ni aráj nin' chuj nej akuáj nin' chuj si ta bin 'hiaj nin' chuj, chuku a'min chuj nga tukwin' chuj si taaj chuku chataj ni kan' ta 'ngo chuj ni akuáj 'ngo chuj, ni kan' tá a'ngo chuj ni akuáj chuj tanikaj ke chuj nukuan' ñan tukwin' chuj, si ta bi 'hiaj chuj ñan a'min chuj nga tukwin' chuj ni ta si 'ngo chuche bin nin' chuj, si 'hiaj nin' chuj bin si aráj nin' chuj kwenta si a aráj 'ngo chuj run' bin ni achi'i a'ngo chuj aráj chuj run bin si ta bin 'hiaj nin' chuku ta a'min chuj nga tukwin' chuj, taj si muun' nunun' taj a'min chuj sani maan' nin' chuj ni ni'in nin' chuj taj 'hiaj chuj a'min chuj nga tukwin' chuj, taaj chuku ni achráj chuj run' bin sani si a'min chuj nga tukuin' chuj, ba taaj chuche ni taj run' bin si a'min chuj sani bé ke ta bi tu'ba a'ngo chuj, si a'min nin' chuj nga tukwin' chuj ta bin 'hiaj nin' chuj ni ri' ra nin' chuj si a'min nin' chuj, nga tukwin chuj si 'ngo 'ngo ta riñan chuku ninin ninin 'hiaj ko'ngo chuj ni a'min chuj nga tukwi' chuj, run' bin chuche nga 'ngo kolo nini akuáj 'ngo ninin bin tu'ba kolo ni ruku ni achi'i chuche ni ninin bin tu'ba chuj, taj run' bi tu'ba chuj si aráj chuj kwuenta sisi taj bin 'hiaj nin' chuj a'min chuj nga tukwuin' chuj, bé tata' bin ta 'hiaj nin' taran chuku bin ñan nan man riñan nane, taran' ni chuku ta riñan chataj taj run' bin tu'ba nin' chuj si aráj nin' chuj sani si a'min nin' chuj nga tukwuin' chuj, kwenta ri' ra nin' chuj ta bin 'hiaj nin' chuj nga tukwin chuj.